ممكن إنه يكون <hesitation> إختيار جد جد صعب، لكن <hesitation> بالنسبة لي أنا أختار <hesitation> إني أعمل يوم واحد بالأسبوع لمدة خمسةعشر ساعة <hesitation> يسبب لي <hesitation> فرصة أكبر بإني أعمل بالخمس أيام المتبقية بأعمال مختلفة، <hesitation> أشوف حياتي بشكل أفظل، استخدم روتين حياة مهم بالخمس أيام المتبقية.